Ny saka indray an <hesitation> mitovy amin'ny alika ihany aloha voalohany indrindra amin'ny alalan'ny feo, izany hoe ilay izy minaonaona kely iny. Na koa minaonaona be raha ohatra hoe saka alavitra na hoe <hesitation> saka manaraka ilay izy. Dia <hesitation> ny ankoatr'izay an, mifampilelaka, na mifandrangotra, mifanenjika.